Nroog yooni nii gnanghma mbuumoo, nrééki gnoojukama nruu diini iréég ngnoodane kane, ikane nruu wuurame, mu la wééléti gnangiti, mu dhééme sii ndhéénangh, mu dééye sii ndhéé nangh jongu gwéélati, muu suuckbuni, mu fuu mhuumu. Iréég gnoodane kane diimu guututini. Mu wuututini yuuna iféé nroog nruu iréégma mu wuututini dii ngaalakama foo mu dii-iréég kii isoobma dan: siinjaama ila laasime-j-ka fucku jongu a kaabama mu fuu mhuumu. Ikana iféé nruu iréégma dan nruu muumuni ni. Nuu guurame jii, jongu-jongu a kaasulorama-mu-ru an miingtima, ruundu yi ar fiina. Mu la ruundu yi aa fiina, nii worama mu ruundu yi mu yiintii mbéé, mu sa thuuntu yi. Maa juuntu yi dan nii mu yick yooni kama maa duuntu yi an too. Mu la duuntu yi nsiigh, mu dééye mu-ku-kubuni nangh, mu wuututini. Nii worama mu wuututini foo wuudetuma nhangh moo, mu suuléé, mu sa-tuun-mbhuunghune mu nanghsi ka guututini mu déye jongu yi nangha-idééma mu la taalé jongu yi nangha a béémiigne. Nii mu yongu yi aa béémigne, ibéérane juune, worama mu wuututini mucka suukcbuni. Mu suuckbuni, mu la rééméti yi duungtu, dhéye yune mbéé mu yongu ni a béémigne ruune mhuumu. Mu suu bhaaté dan ngwiijiidena, mu su gwéélati yi, mu su tuuntu, sa thiinrine idéénéye, mu su jongu a béémigne mu su guututini. Nii worama mu wuututini-mu wuututini yune, mu rumtu, mu kaye ka suuckbuni. Worama mu suukcbuni mu sa réémani béémigne kane june mu sa mhumu